á morgun skýrist hvort Efling v r og hin tvö félögin slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins og boða til verkfalla

hagfræðilektor segir að útfærsla skattatillagna ríkisstjórnarinnar sem einblíni á þá lægst launuðu hafi tekist ágætlega óskað hefur verið eftir því að sjávarútvegsráðherra komi á fund umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vegna ákvörðunar hans um að leyfa hvalveiðar umhverfisráðherra og þingmenn

v g eru undrandi og reiðir yfir ákvörðuninni þrír þingmenn sögðu í dag skilið við breska Íhaldsflokkinn vegna stefnu stjórnvalda í Brexit þeir ætla að ganga í lið með þingmönnum Verkamannaflokksins sem gert hafa það sama

breskur útvarpsmaður segir að átökin um Brexit risti æ dýpra skátarnir hafa kært þjófana og boðið einum vinnu en þeir halda samt uppteknum hætti herrar á öllum aldri í Hanoi í Víetnam skarta nú greiðslum leiðtoganna tveggja sem hittast á fundi í borginni í næstu viku

bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtogunum fría klippingu en fleiri eru hrifnir af

gott kvöld aukin harka hefur

í kjaradeilurnar eftir að ríkisstjórnin kynnti tillögur sínar um skattkerfisbreytingar í gær fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar hafa lýst því að kröfur þeirra gagnvart atvinnulífinu verði þeim mun meiri fyrst kjarabætur í gegnum skattalækkanir verði ekki meiri en fram hefur komið ég reikna með að það verði harðari tónn í samtölum við atvinnurekendur að það verði farið aftur í kröfugerðir eins og þær voru kynntar á sínum tíma og sótt harðar fram í kjaraviðræðum Starfsgreinasambandið fundaði með Samtökum atvinnulífsins í dag og hefur ákveðið að halda

formaður Starfsgreinasambandsins segir að ekkert nýtt hafi verið lagt fram heldur meira farið yfir stöðuna í ljósi útspils ríkisstjórnarinnar meðan menn ræða saman og reyna að finna leiðir þá er alltaf von

á endanum þá náttúrulega náum við saman

eitthvað nýtt eftir þennan fund ykkar við hittum viðræðunefnd s g s þar sem við ræddum tiltekin mál

sem hafa verið í deiglunni milli

undanfarna daga og vikur það eru hlutir sem báðir aðilar þurfa að taka afstöðu til eftir þennan fund og fleiri fundir eru áformaðir á næsta sólarhring því samninganefnd Eflingar hefur fundað frá klukkan sex um útspil ríkisstjórnarinnar og ræðir viðbrögð við því þar verður einnig ákveðið hvort Sólveig Anna Jónsdóttir formaður fái umboð til að slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins ef samningafundur á morgun verður árangurslaus fari svo mun Efling undirbúa verkfallsaðgerðir þegar hafa verið teiknaðar upp sviðsmyndir um til hvaða aðgerða verði gripið ég held að allir aðilar hafi tjáð sig um útspil ríkisstjórnarinnar og þess má vænta að það útspil

þær viðræður fundurinn á morgun mun snúast um með hvaða hætti það útspil muni hafa áhrif á viðræðurnar og hvert framhald

geti orðið í framhaldi nú hafa félögin

lýst því yfir að ef ekkert nýtt komi frá ykkur á morgun

líklegt að þau muni slíta viðræðum er við

ég get ekki úttalað mig um það á þessari stundu hver og einn verður að meta

hver deiluaðila ég tel hins vegar það einsýnt

í slit viðræðna þá verði það mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið allt og valdi tjóni fyrir samfélagið í heild sinn i og ég vil forðast það í lengstu lög

bara sjá hvað gerist á morgun

að við séum fólkið sem hefur

búin að vera vinna þessa undirbúningsvinnu

sjá hvað gerist á morgun en við

að fara í verkfall innan þriggja vikna

forystumönnum heildarsamtaka á vinnumarkaði voru í gær kynntar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir kjarasamningum í svari forsætisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að skrifleg yfirlýsing

liggi ekki fyrir enda nokkur mál óútkljáð eins og þau er varða verðtryggingu fjárskuldbindinga og frekari aðstoð við kaupendur fyrstu íbúða

er að innleiða tillögur í húsnæðismálum og félagslegum undirboðum skýrsla um skattatillögurnar sem kynntar voru í gær verður birt á föstudag að mörgu leyti er greinilegt að það hefur verið lögð töluverð vinna í þær þarna er verið að fókusera á ákveðinn hóp og hvað varðar útfærsluna að þá held ég að það hafi bara tekist alveg ágætlega Katrín á við nýja skattþrepið sem verður neðst og er fjórum prósentustigum lægra en núverandi lægra

það svona mýkir þetta

þessa skerðingu sem verður þegar þú byrjar að borga skatt hin leiðin segir Katrín hefði verið að hækka persónuafsláttinn

en sú leið hefði bæði kostað meira og gagnast öllum hefði verið hægt að hafa þetta meira

meiri þar sem að þarna er hamlandi er það sem gert er ráð fyrir í ríkisfjármálaáætluninni í þeirri áætlun er gert ráð fyrir fjórtán milljörðum en skattatillögurnar hljóða upp á átján milljarða

að teknu tilliti til hækkunar barnabóta og persónuafsláttar segir í svari forsætisráðuneytisins

er nú miðað við launavísitölu sem hefur komið þeim tekjuhærri til góða því sú vísitala hefur hækkað meira en neysluvísitala undanfarin ár og nái tillögurnar fram að ganga

geta hjón ekki lengur nýtt persónuafslátt hjá maka samkvæmt svari úr forsætisráðuneytinu hefur samnýting skattþrepa minnkað hvata fyrir þann sem hefur minni í langflestum tilfellum konur og auk þess hafi fyrirkomulagið að miklu leyti gagnast tekjuhæstu hópum þjóðfélagsins það er spurningin um kannski meira réttlætismál

þá með þá sem búa einir og ekki í hjónabandi og geta ekki í rauninni þegar framfærslukostnaður á þeim heimilum er ef til vill töluvert meiri

já þessar tillögur voru einnig ræddar á Alþingi í dag að leiða kjaraviðræður eða ætla sér of stórt hlutverk við lausn þeirra ábyrgð á lausn kjaradeilna liggur alltaf fyrst og síðast hjá aðilum vinnumarkaðarins sex þúsund og fimm hundruð króna kjarabót á mánuði með þessum skattalækkunum er þetta grín það er enn verið að skattleggja fátækt það hefði verið og væri miklu skynsamlegra að

nýta það einstaka tækifæri sem nú er og vilja sem er til staðar hjá að minnsta kosti stórum hluta verkalýðshreyfingarinnar til að ráðast í kerfisbreytingar alvöru úrbætur á fjármálakerfinu á Íslandi í fimm ára fangelsi fyrir að ráðast á dyravörð á skemmtistaðnum Shooters við Austurstræti í ágúst með þeim afleiðingum að dyravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls dyravörðurinn krafðist hundrað og tuttugu milljóna

er dæmdur til að greiða honum sex milljónir wisocki ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar annar maður var dæmdur í hálfs árs fangelsi fyrir að ráðast ásamt á annan dyravörð á staðnum sá hlaut mun vægari áverka og fær sex hundruð þúsund krónur í bætur Sigurður var árið tvö þúsund og þrjú dæmdur fyrir manndráp af gáleysi með því að hafa hrist níu mánaða gamlan dreng sem hann hafði í daggæslu þannig að hann lést tvö þúsund og fimmtán féllst endurupptökunefnd á að málið skyldi tekið upp að nýju sú niðurstaða byggðist

á framburði bresks læknis sem sagði að

læknirinn var síðar sviptur lækningaleyfi og Hæstiréttur komst í dag að þeirri niðurstöðu að þar með hafi skilyrði endurupptökunnar brostið og vísaði málinu frá þrír þingmenn breska

Íhaldsflokksins sögðu í dag skilið við flokkinn vegna stefnu stjórnvalda í Brexit þeir ætla að ganga í lið með átta þingmönnum Verkamannaflokksins sem myndað hafa óháðan þingflokk ágreiningur almennings í Bretlandi um Brexit er að verða djúpstæðari segir breskur útvarpsmaður Brexit útganga Breta úr Evrópusambandinu hefur verið mál málanna í Bretlandi síðan sumarið tvö þúsund og sextán þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin stemningin í umræðunni um Brexit kemur óvíða betur fram en í spjallþáttum eins og þeim sem Adams stýrir á l b c útvarpsstöðinni í Lundúnum

á öndverðri skoðun og er ekki að fela það í samræðum við hlustendur og og bresk stjórnmál eru í auknum mæli farin að hverfast um afstöðuna til Brexit segir

ekki um afstöðuna til stóru flokkanna tveggja þetta birtist til að mynda í ákvörðun þriggja þingmanna Íhaldsflokksins í dag að segja skilið við flokkinn vegna óánægju með stefnu

stjórnvalda í Brexit og ganga til liðs við átta þingmenn Verkamannaflokksins sem gert hafa það sama

gætir meðal Vinstri grænna með ákvörðun sjávarútvegsráðherra um að leyfa hvalveiðar næstu fimm árin þingmaður v g hefur óskað eftir að ráðherrann mæti á fund umhverfis og samgöngunefndar vegna málsins Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra skrifaði í gær undir reglugerð um að leyfa veiðar á langreyði og hrefnu árin tvö þúsund og nítján til tvö þúsund tuttugu og þrjú ákvörðunin byggist á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og hliðsjón var höfð af nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða óhætt er að segja að þessi ákvörðun hafi fallið í grýttan jarðveg hjá umhverfisráðherra og þingmönnum v g Guðmundur Ingi Guðbrandsson

umhverfisráðherra sagði

og hann

hafður með í ráðum Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir þingflokksformaður v g tók málið upp á Alþingi í dag þessi ákvörðun er þeirri sem hér stendur mikil vonbrigði og

spyr mig hverju það þjónar að veita slík leyfi vissulega kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar að lítið bendi til þess að hvalveiðar hafi neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og ímynd Íslands út var ekkert samráð haft við ferðaþjónustuna og engir útreikningar eru til staðar um það hver áhrifin gætu verið af stórauknum hvalveiðum við Íslandsstrendur ekki síst á hvalaskoðunarfyrirtækin og ferðaþjónustuna í heild Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur óskað eftir því að málið verði rætt

í umhverfis og samgöngunefnd þingsins og ráðherra verði boðaður á þann fund ég er gríðarlega hissa á þessari ákvörðun og svo virðist sem hún hafi ekki verið tekin út frá þessu heildstæða mati sem var búið að auglýsa eftir

af hálfu forsætisráðherra og fleiri ráðherrum í ríkisstjórn

á meðal umhverfisráðherra um að það verði litið til heildstæðs mats áður en að tekin væri ákvörðun um að gefa út reglugerð ég held að það sé alveg ástæða til að ræða þetta nánar inni í umhverfis og samgöngunefnd og ég mun bara óska eftir því einn lést þegar tvær flugvélar rákust saman á á Indlandi í gær það var flugmaður annarrar vélarinnar sem lést við

en tveir flugmenn hinnar náðu að skjóta sér út áður en hún brotlenti þeir eru nokkuð slasaðir en munu ekki vera í lífshættu samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðuneyti Indlands varð slysið á æfingu í nágrenni við flugherstöð í suðvesturhluta landsins flugmennirnir voru að æfa fyrir fimm daga alþjóðlega sem áætluð er á næstunni bíræfnir þjófar fara nú um og stela flöskum úr gámum skátahreyfingarinnar skátarnir hafa tapað heilmiklu fé vegna þessa og þjófnaðurinn hefur færst í aukana undanfarið tapið nemur um einni milljón króna á ári skátarnir eru með víðsvegar um landið það hefur verið stolið frá okkur öll þessi þrjátíu ár sem við höfum verið að safna þessu saman en þetta jókst mjög mikið eða við fórum að merkja mikla aukningu fyrir þremur til fjórum árum síðan skátarnir tapa ekki bara vegna þess að flöskum er stolið frá þeim því þegar þeir brjótast inn í þá og það er töluverð vinna við að gera við þá þessi síðustu tvö til þrjú ár þá áætlum við að það sé svona að verðmæti rúm milljón á ári sem hefur horfið úr kössunum okkar skátarnir tóku það ráð að koma fyrir skynjurum í sem greina magnið í þeim og þegar hreyft er við því þeir sýna vel þegar lækkar skyndilega í gámi á óeðlilegum tíma skátarnir og öryggisfyrirtæki vakta

hugmynd um hverjir

við höfum kært ákveðna einstaklinga og við vitum að þeir eru enn að því miður þeir kærðu það fyrir tveimur árum aftur í fyrra og núna er enn einu sinni verið að

undirbúa kæru hafið þið talað við þá ja við höfðum samband við einn þeirra og könnuðum hvort hann vildi ekki frekar koma

og vinna hjá okkur en honum fannst þetta arðvænlegra sá sem þeir ræddu við er íslenskur karlmaður á miðjum aldri fyrir utan það að það er verið að stela þessu frá okkur

skátum þá erum við líka með vinnustað fyrir fatlaða einstaklinga og þetta náttúrulega bara minnkar vinnuna hjá þeim ágóðinn af flöskunum er notaður til að kosta æskulýðsstarf skátanna það segir sig sjálft að okkur munar um eina um eina milljón á ári í tekjur það er mikil eftirvænting fyrir fund Trumps Bandaríkjaforseta og un leiðtoga Norður Kóreu sem hefst í Víetnam eftir viku

bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtogunum fría klippingu og strákar á öllum aldri skarta nú greiðslum þeirra leiðtogafundur Trumps og í Singapúr í fyrrasumar var sögulegur fyrir margra hluta sakir og þeir stefna að því að endurtaka leikinn í næstu viku un því að öllum yrði hætt þær hafa haldið áfram og Trump segist ekki ætla að þrýsta á stjórnvöld í Norður Kóreu að hætta þeim fyrir einhvern

ákveðinn tíma sendinefnd Norður Kóreu kom til Hanoi í morgun þar sem búist er við að fundurinn verði haldinn og íbúarnir þar farnir að

búa sig undir komu leiðtoganna sumir á heldur óhefðbundinn hátt það eru mun fleiri sem vilja líkjast liturinn er ekki allra þessi leigubílstjóri lætur það ekki stöðva sig og ætlar að koma aftur í lagningu áður en fundurinn hefst næsta miðvikudag og þá að veðri vaxandi sunnan og suðaustanátt í kvöld og nótt hvassast suðvestan til þar sem gæti slegið í storm um tíma talsverð rigning sunnan og vestan til á landinu í nótt en þurrt norðan til heldur hægari sunnanátt á morgun og bjartviðri allvíða þegar líður á daginn hlýnandi veður einkum þegar kemur fram á morgundaginn Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins Aníta Hinriksdóttir er meidd og missir því af Evrópumótinu í næsta mánuði Aníta vann brons á sama móti fyrir tveimur árum og við ræðum við Jón Arnór Stefánsson um landsliðsferilinn sem spannar nítján ár Jón Arnór leggur landsliðsskóna á hilluna eftir leik Íslands og Portúgals í forkeppni

segir að útfærsla skattatillagna ríkisstjórnarinnar sem einblíni á þá lægst launuðu hafi tekist ágætlega óskað hefur verið eftir því að sjávarútvegsráðherra komi á fund umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vegna ákvörðunar hans um að leyfa hvalveiðar umhverfisráðherra og þingmenn v g eru undrandi og reiðir yfir ákvörðuninni þrír þingmenn sögðu í dag skilið

við breska Íhaldsflokkinn vegna stefnu stjórnvalda í Brexit þeir ætla að ganga í lið með þingmönnum Verkamannaflokksins sem gert hafa það sama breskur útvarpsmaður segir að átökin um Brexit risti æ dýpra skátahreyfingin hefur tapað heilmiklu fé vegna skipulagðs þjófnaðar úr flöskugámum hreyfingarinnar skátarnir hafa kært þjófana og boðið einum vinnu en þeir halda samt uppteknum hætti herrar á öllum aldri í í Víetnam skarta nú greiðslum leiðtoganna tveggja sem hittast á fundi í borginni í næstu viku

bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtogunum fría klippingu en fleiri eru hrifnir af en Trump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 veriði sæl